Ouvi yayembongueta arasa mokoi eta payandepo saupe ta jayaeko mbaerajɨ yavaete ou oipota rupi tëta rupi jae jare ouvoi yande mbaenduavi ou ovae jaeko pandemia yavaetegue ou yande jare täta yajujere ojo ñane rëtara reta yandegui ou yande mbaendua yande pɨatɨtɨ yande maendua jeje reta